Tó ho o on. tó ti kahua jan, tó ho o on. tó tonrea, tonrea jan, to inru tó ecalito ján, hu u un. hi nruhuga kito nó <hesitation> tó xhikón, hu u un. tó yikón hu jun va kitojaní.